Livezo lilala, kaviri, kavaga, kanne, katano, sita, saba, munane, tisa likumi. Likumi lalala, likumi na kaviri. Likumi na kavaga, likumi na ganne, likumi na katano, likumi na sita, likumi na saba, likumi na munane, likumi na tisa, makumi kaviri na lilala, makumi kaviri, makumi kaviri na lilala, makumi kaviri na kaviri, makumi kaviri na kavaga, makumi kaviri na kanne, makumi kaviri na katano, makumi kaviri na sita, makumi kaviri na saba, makumi kaviri na munane, makumi kaviri na tisa, makumi sa makumi kavaga, makumi kavaga na lilala makumi kavaga na kaviri, makumi kavaga na kanne na gavaga, makumi kavaga na kanne, makumi kavaga na katano, makumi kavaga na sita, makumi kavaga na munane, makumi kavaga na tisa, makumi ganne. Makumi ganne na lilala, makumi ganne na kaviri, makumi ganne na kavaga, makumi ganne na ganne, makumi ganne na katano, makumi ganne na sita, makumi ganne na saba, makumi ganne na munane, makumi ganne na tisa, makumi katano. Makumi katano na lilala, makumi katano na kaviri, makumi katano na kavaga, makumi katano na ganne, makumi katano na katano, makumi katano na sita, makumi katano na saba, makumi katano na munane, makumi katano na tisa. Makumi sita, makumi sita na lilala, makumi sita na gaviri, makumi na sita na gavaga, makumi sita na kanne, makumi sita na katano, makumi sita na sita, makumi sita na saba, makumi sina na munane, makumi sita na tisa, makumi na saba, makumi saba na lilala, makumi saba na gaviri, makumi saba na gavaga, makumi saba na kanne, makumi saba na katano, makumi saba na sita, makumi saba na saba, makumi saba na munane, makumi saba na tisa, makumi munane, makumi munane na lilala, makumi munane na gaviri, makumi munane na gavana, makumi munane na ganne, makumi munane na katano, makumi na munane na sita, makumi munane na saba, makumi na munane na munane, makumi munane na tisa, makumi tisa, makumi tisa na lilala, makumi tisa na gaviri, makumi tisa na gavaga, makumi tisa na ganne, makumi tisa na katano, makumi tisa na sita, makumi tisa na saba, makumi tisa na munane, makumi tisa na tisa, emia ndara.